मोर इअ गीत गावके हसे बाजा बजावके काही माज लगताउ कहके पुछबाही जौत मुइ बजा बजावके डौल लगताउ कहाँके कहाँबासु । कतौकी इअ गीत गावकके त इचिका मोर एबे एक त स्वरवै हैने डौल अ मुइ इचिका गावे फेरी हैने डौल सकसासु उहेसे कहाँके फेरी मोर गीत गावके हैने मन लगलही । तोर एक त स्वरवा नाही माजा हतउ जौ हसे तोर गीतावा कुनुहु नाही मन परा देतउ नाही । अ बाजा बजावके त तोर यापन हथवैक कमाल हसइ । कस्नुक तुइ सकबाही बजाव नाही । तोर इअ हमार बाजा देउनकही तबला डुगी सबह हसइन एस्ने बजावके त सजिलो फेरी हसइनाता । एसने सिखले जेबही सिखले जेबही हथवा बेठताउ तुइ एपनही जन्बाही बजावे नाही । इअ बजोइ बजोइ रहबाही एपनही सिखबाही । इअ तोर तबला डुगी देउकही गितार भेल, ढोलका सबह भेल इ हमरा झिन्केसे बजोइ हसउनत हसे इअ हमार बजावके सजिलो लगसाइ नाही । बजोइ हसहु इअ देखइ फेरी हसहु इअ हसे हमार डौल लगलही नाही । अ उअ गीत गावकेत उ देउकही एतेक मन्सेक यागा फेरी गावके हतउ । हसे उअ कखानहु बिसरोबही कथि गावके कथि गावके नही हतउ । हसे एक त स्वरवै हैने माजा हसइ । उहेसे मोर इअ गीत गावकेसे फेरी मोर देउकही इअ बाजा बजावके मोर दौल लगलही ।